په غاښونو کې د بندو شویو خوراکي توکو د لرې کولو او پاکولو لپاره د غاښو له نخ یا تار څخه کار اخیستل کېږي. د غاښونو نخ له غاښونو سره مرسته کوي چې په منځ کې یې د خوړو کوچنۍ بندې شوې ټوټې را ووځي. دا کار د غاښونو روغتیا ته ډېر مهم دی ځکه که خوراکي توکي په غاښونو کې پاتې شي غاښ ژوبلوي.